Naquiiꞌ tiempo na mawatso̱ya majndyendiiꞌ mawatso̱ ꞌom hora oo yom hora sa̱a̱ tiempo na matsotinaꞌ na nncwajndye tsꞌaⁿ oo na nntsoo tsꞌaⁿ cwii tsꞌaⁿ tquiee joꞌ luaaꞌ ntquieeꞌ hora.